. ùnám sé àmì mmá ṅkáná ádé ékpúmbákárà, sádé ékpúmbákárá ìdiá áfíd, nnìdiá sé áfò ánó ányé ké ányé ké ányé ánun̄ ádiá, ígwóṅó íká éssién né ékpéwo átá. Ékpúmbákárá áném unám étíétí, ékpúmbákárá ínyíeté álán séwò ké áfáná ágwò ké áwukìdém ágwò or k’ésidìdem ágwò, ékpúmbákárá ádé átáá éti ùnámm ìkpá ámmò. ìkpá ámmò áfón k’ìdém ágwò, ìkpá ámmò, sádé ányé ányié ìkpá ékámbá ékámbá k’ìdém ámmó ìkpá ámmò ádé áfón k’ìdém mmkpòònágwò ìtá ányé, ùnám sé ámì mmá nkáná ádédé ékpúmbákárá sádé ìném sé ányé ákámá ásán̄á ááném ùnám ntòmìmì, áném ùnám étiéti ányénám jákámi mmá ékpúmbákákárá.